जू ओवन च गर्मी उत्पन्न कना ले हिःटिःग एलीमैंटो कू इस्तेमाल करदू। जब हम ओवन थै इस्तेमाल करदा तब हिटिंग ऐलीमैंट गर्म ह्वे जांदा अर जू भितर तापमान च ऊ बढ जांदू। ये जू खाणू चू ऊ पकदू च ओवन थै जब हम बंद करदा जो गर्म हवा च ऊ भितर ही रैंदी। जैसे जू खाणू च समान रूप से पकदू च।